My man don- free time when I having my free time I jeh like to sometime get myself <hesitation> you know busy with movie my free time yeah having lecture with my friend neh talking football issue my free time <hesitation> you know jeh like dah and get some rest.